هاي مرة كنا عنلعب طبي، وكان دوري ونهائي - فكنا خسغانين واحد صفر - جت كرة أنا شوتوها بكل ما الله عطاني قوة ، وبصراحة عبالي ما تجي يعني بلتوها اصلا - وطب اغشع فاتن كول - كلش كنتو محظوظ وجبنا التعامل وبوقتا فزنا